No ku orné naketenró kudonró, dí kenró ya kuninró yuté ján yunga no tó toné'e, centa já nandóvaxi chí nokuéa ihó manyutete <hesitation> naketennró chixí nu hú navieja kanró no'o uju <hesitation> kinró kuninró cuenta ná kudiku namaná, nruxhí ñajoká on ihó yitá kuiti hunrio tikuja ñakú ñakú- mudú nró jan naketenró.